دری عدد د اطمینان په معنا دی. په دری سره موږ په ډيرو چانسونو باندې فکر کوو. همدارنګه دری موږ ته د خطر قبلولو اماده ګي راکوي. دری عموماً د نتیجې د پخلي معنا هم ورکوي. په دریو سره موږ نور اطمینان لرو چې دا هر څه سم او یا هم هر څه غلط دي.